Ampifangarongaroako akao i vaomegna a rehefa zaho <hesitation> miinana ananjy igny, ndrendreka zaho an in-telo isan-kerinandro akeo a miinana vaomegna ,de raha ohatra ka hoe ampifandimbindimbiasako zany e, ohatra zao amin'ny herinandro ty zaho a miinana in-telo isan-kerinandro miinana vaomegna, de amin'ny herinandro rÿ zaho an vaomegna fogna hoaniko fa tsy mahandro vary koza zaho de andrahoko ro fogna avy akeo.